Nsuro uba. mmang Nchop nyaramani. mmang Nchop nuai ídud. mmang Nchop ndem oven wo nsino nne ndem. mmang nchop nkim nyaíme nyaíme íshí-shi. mmang mme inyai esa. mmang mme nsara uba. mmang mme nyara mani. mmang ndem oven gud wi yarane mmang ndem oven kpor-kpork wi ire den nyai meh yai. mmang nchop ewe ngîm nyai mme. nyai mme íchí nsanma